Pour nooy toggee ganaar, xay da- ganaar bi soo ko buggee togga, nga xam ne bii nga bugga togga dangaa dem nga yoot ko, yoot ko yoot ko yoot ba jàppa ko, nga rendi ko, nga génnee der bi, butti ko, génnee si biir loo si buggut yëpp nga sànni ko, dangay génnee der bi kawar bi yëpp nga sànni ko. Boo ko raxasee ba mu set yow soo bëggee sax mun nga def si dangaa jël xorom nga raxasee ko ba mu set, nga dem fee beneen teg ndox baa ngi bax, su la neexee si kaw ngay génnee <noise> der bi dangay <noise> man moom mun nga dem yaa ngi baxal ndox, su ma reyee ganaar danga dem nag nga sóob ko si biir ndox bi noonu, boo ko génne kawar bi yëpp mooy dem, du jar ngay sonna di suqi kawar benn benn, soo ko duggalee si ndox bu tànga bi nii, <noise> soo ko yëkkatee yëpp mooy dem àndandoo dem, su génnee rek nga dem nga génne xar biir bi, nga génne loo fo buggut <noise> nga def ko si ndox bi, baa ngi ndox yaa yaa ngi tàngal beneen ndox si kaleere bi nga def sa léjum yu sew say ñama-ñama yi jumbo yeeg xorom yeeg yëpp nga boole ko si nga baxal, <noise> nga togga. <noise> Soo demee ba gugg koo frie mun ngaa dem tàngal diwlin, nga rey ganaar bi ba pare, raxas nga ko ba mu set, nga diwlin bi nga frie ko. Waa ñii dañoo frie ku bugga frie, ku bugga nga baxalee ko ak ndox ñaar yooyee yooyu moo am ñaari fasoŋ yooyu, frie ak ndox. <noise>